<hesitation> karazagna dinosaures, zaho zao tsy de mahay agnaranjaré fao, <hesitation> misy zao dinosaures homagn hena, de <hesitation> misy dinosaures <hesitation> homagna <hesitation> ravindraha, de <hesitation> misy dinosaury leha maventy be regny zao <hesitation> diplodocus zao ohatra, de <hesitation> misy <hesitation> dinosaury an-dranomasigna akagny misy ananjy, de <hesitation> misy dinosaures <hesitation> leha magnembagna regny <hesitation> ptiranodone zao ohatra, de <hesitation> zay.